نفضل إنه يكون عندي الظعف متاع عمري، على خاطر الحياة فرصتها قصيرة برشا، والزيادة في العمر معناها تعني <hesitation> بأكثر وقت باش إن الواحد يستمتع بالحياة نتاعو باش يطور من روحو باش يبني شخصية أكثر، ويوصل للأهداف متاعه ويستكشف العالم وبالنسبة للفلوس صحيح مهمين، أما بالوقت الواحد يجم يكسب أكثر فلوس، ويكأن عنده الوقت الكافي.